<hesitation> jaa' hat si wula aqa'b'eh reh na b'anam arrepentir awiib' pero yo creek je' mood hat wilkaat yo creek que sí wila mood wila mood porque tah na wii' sin arrepentimiento <hesitation> wila cosas taqee' que tah mood naq'araam.